Ngbo awase ni wo, ayene hin kebe ka ada hin ni, go okeshi eta, kuma awa ni nyya muwa, ishi nyee, nyya ase shishi ha otukpokyi, ogba awase no onose aha ki ba nyya gole ha kwo aha ba gbayi owe, so, awa manu, wa awase ni nma kamo ngbuwa no oma. Nki gbo kebe ka adan ni kusa ko kwoweneno aba miyika kiba togbogba, so awa man wa awase ni ngye kamo awase ni kusa kpa ami kebe ke ke ene hin kpa aka ada hin no oma.